Ɓurani kam ko wonde e gollal ngal jiɗmi hay sinno tawi njoɓdi mun heewaani e diine wonde e gollal ngal mi yiɗaa hay sinno njoɓdi mun so ina heewi. Ngati gollal potɗa waɗde ko ngal yiɗɗa ndeen woni mbaɗa ngal angal feewa tawa a anndaa ni ngonɗa ko e gollude. A tampataa. <hesitation> Kono noon so a woni e gollal ngal a yiɗaa hay so njoɓdi mun ina heewi a wonataa e nguurdam mbelɗam.